Mi yadan be kare kugaal am. kala ko mi marata haje pat mi yadan ngam ta MI tefa kuje je mimari haje mi huwira mi hebai. bannin mai sunan bernde am mettan sunan bernde am.